اه هو انا بش نخير بين النوم ولا الماكلة. يعني انا راني نحبهم للزوح اه يعني راني راني رقاد دايرة لنا ما نكملوش لو كان ما نقص راهي طفرة فيا حاجة. اما الماكلة يعني ما عندي والحديث لكن النوم آآ منجمش نعيش بلا نوم